मेकुरि बुरे मलिक कुसोत् उथि मोरम् देखए। मलि मलिके जोदि खोन्ग् कोरे <hesitation> हेति निजो हेत मलिक उसोत् अहिजे अहिपिनि अहिपिनि मोरम् कोए, मोरम् कोए बुले दिए निजो गतु पति दिए। अरु <hesitation> सोलो जो सोलो उथे कुसोत् उथे हेति तेनेके मोरम्, मोरम् देखए। अरु हेति मेकुरि जो मलिक कोथ होने जुन्बु पोहोनिअ मेकुरि, मलिक कोथ होने। अजि दुके खबोले दिएहे दुके खए, हेति मलिकोर् बेअ सिन्दतु नो कोरे, मलिकोर् सोले अहि तेति अहिति, <hesitation> मोरम् दि बोलो हि मलिकोर् सोले अहि।